Baeti bate se amomora bicipe aguata jaeramo se tata aguata, aja yave seretara reta koti amae aguata, keti aja yave aguata bi aja nbaeti amomora baepe aguata vate